Ta ye chilaa nka á lí xi ndajnu'u nkai xi lujua niño ndekanchi ɨ́ɨ́n tayui te ni kee ɨ́ɨ́n-i naá, te kuenda nchivi-ini itái lo jnu ko ye lo na kee ka nka ye lo ni ndó yɨndejlɨ naá te lujua itái te ko wa lujua nka na ndajnu'ui tuku, te livi orre lo jó ye lavi á, te liki itá nkai te ko xi wa ɨ́ɨ́n seña lo jó lavi nka kuu nkai te kolo ko kujnuni-iniso yu'ui naá, ye lo teku nkaso te ko wa meei xi nda tekui ye modo lo nda ndajnu'u n- <hesitation> nkai naá.